Men tajribaga pul sarflashni afzal ko'raman, chunki u doimiy va qimmatli xotiralar yaratadi. Sayohatlar, madaniy tadbirlar va yangi ko'nikmalar olish inson hayotini boyitadi.